Sabulu sɨ ngga nji sabulumən nggani sabulumən hɨmɨn ka gə-hɨmɨn ka lənən dɨn kashi kashi kashi nggami sabulumən, hɨmin ka bənkɨn dɨn mannətsu hɨmin ka bəzəshi dɨn hɨmɨn ka lənən din achi tasə sabulumə tasə ayam bana nuindən rtɗinna shadi ashigənni “tasə-achi tasə sabulunə” tasə ayan kiɓwa mɨndən shin-shi- ridinga shadɨ kashigənnɨ nda gənni sabulumən ngga njichi nggam achi tasə sabulumə zɨngɨ mɨndən nggan tasə səə kɨɓwadgachi shinggən din tasə səə banachi ndagənni. Sabulumən ngga njichi ka ɓəzəka bəzə shi, ka kəɓoshi, ka bənchi achii sabulu mən nə’ə achi tasə sabulumə sabulumən hɨchi nii valla ɓarin kashin ɓwang nggami hɨchinii ngiradga rɨdin kashin ɓarin achi tasə achi ta mɨndən kɨɓo shingh tichi mba dzə’əchi adi ɓari achi ta mɨndən kɨɓoshingən, tɨchi bəzə shingən dɨɨ sabulunə tashi – taridi shadɨ ka shi – ka sab-ka nggoringənnɨ, manətsu ta rɨdi shadɨ ashigənni achi ttcha bəni dɨ sabulumə, achi mɨndən kawai hɨcha dzi hɨjə’a mbi’inəa shigən ta rɨdi shadɨ nda gənni sabulumə ngga njichi hemna bənə din hɨmn kəɓoshi dɨn hinəg bazəshi dɨn.